Ngaadi nii ko andal ɗon valle a hefta an'amoi ngam ta'ayahi pelle fere anaftirai be ngaadima anaftirai be andal ma ha heftugo ko'a watta nonnon mai wawan hmɓe heftai daga toi awari, ngam numo ma irin numo hedi a ummi himɓe hedi a ummi, jangirde ma be andal ma be numoma irin gotel on be numo himɓe be jangirde himɓe ha gelle ma. kala leddi pat ɗon mari irin andal mabɓe be jangirde mabɓe so nonnon awawan a heafta aviya oɗoɗo oɗon ha pelle kaza